ہوے امیں ساں گریب مانڑاں امیں کنیں لیٹ بیٹ کائی نتھی، ہوے امیں زیوو کر بہراڑی را ساں ایئں امیں کن لیٹ بیٹ کائی نتھی انج امی ہیک ڈھانڑیوں ٹھایوں سیں کیووں زونپڑیوں ٹھائیوں سیں زونپیوں ٹھائے ایں امیں بیٹھا ہتا زیوو کر ایئں بیٹھا ہتا زیوو کر ہیک برسات برسات پڑے امیں زام تنگ تھائے رہا تا امیں چمکہ ام ایئں بیٹھا ہتا ایئں گرمی بھی لاگے رہی سےپنڑ زیوو کر ہوے امیں ایوا سے کہ پکھا بکھا لیدہا سے جیکو ہاتھ واڑا پنکھا رہا ای ایناں ماتھے ہمیں گزارو کراں ساں پنکھاں سیں ماناں ایناں ماتھے پنکھا بنکھا ہنڑے رہاساں ایوے نمونے گزارو کراں ساں بیزی ماناں زیوو کر ایوی ماناں تمام اندھاروں گھور لاگل پڑیو سے پریشانی سے تو اینے کرے امیں ہیک تیل واڑیوں بتیوں لیدہیوں سیں، بتیوں لیدہیوں سیں ماناں ایما ماناںتیل ریڑہیوں سیں ماناں بتیوں بتیوں تیل واڑیوں بڑی تھوڑی گھنڑی روشنی ماناں تھائے تو اینے کرے امیں روٹلا بوٹلا گھنڑاں کو ہیڈاں ہوڈاں ماناں امیں ایوے نمونے تے گزارو کرے رہاساں تو ماناں روٹلا بوٹلا تھئی زائیں ماناں تیل گاسلیٹ باسلیٹ سے ماناں ایوے نمونے تے گزارو کراں کہ بھئی جلدی بتی ناں اولہوی ناکھاں تو وری بیزے دہاڑے ایناں ماتھے ماناں گزارو کراں تو ایوے نمونے تی جیوو کر امیں ماناں بہراڑی ماہہیکے نمونے بیٹھا ساں ائیں پریشان تھئی بیٹھا ساں پنڑ مجبوری سے اماری تو گزارو کرنڑو سے۔ تو ایوے نمونے تی روٹلا باٹلا ای ہیک چمنی سے نانکی ایناں ماتھے زیوو کر ناں امارا روٹلا بوٹلا ماناں ٹھائیسیں زیوو کر ائیں بیٹھا ساں پریشان تھئی۔ بیزی وات ای سے کہ ہوے اماں نیں زانونڑو سے زیو کر اماں کنیں گاڈی تو کائیں نتھی تو اینے کرے ہوے اماں رے ماناں ہیک دعوت آوی سے کہ تو امارا مائیٹ بیٹھا سے ماناں جام شیٹا بیٹھا سے تو بیزی سواری بواری تو اماں کنیں کا شے نتھی انے کرے تو ہوے امیں زائے رہیاسیں ماناں دعوت ہالی سیے، دعوت آوی سے تو امیں پندھ زائے رہیا ہتا چمکہ گاڈی تو بیزی تو ہے نہیں امیں کنیں تو امیں زائے رہئا سے زیوو کر دعوت ہالوا۔ امارا مائیٹ بیٹھا سے ماناں شیٹا بیٹھا سے ماناں جیوو کر زائے رہیا ہتا دعوت ہالوا تو ہوے شیٹوں سے آہستے آہستے زائے رہیا ہتا ہوے زائے را پوہتاں بھئی ہوے زائے رہیا ساں زائے رہیا ساں آہستے آہستے ہاں گوٹھ تو نظر آوے رہیو سے ہوے ڈھکڑو ماناں زوئے آواں پنڑ ماناںآہستے آہستے ساہی لے را زائے رہیا ساں ماناں بھگوان خیر کرے پہچی زاشان تھاک لاگیو سے بھلا تھوڑی ساہی بھی لاں پاسے ماہ زویو سے کہ پانڑی رو بھی نلکو لاگل سے پانڑی بھی تھوڑو بہ ٹے ڈھک پانڑی را بھی پیئوں پسے ورے ساہی لوں پسے وری آہستے آہستے ہلوں چلو آہستے آہستے پانڑی بانڑی پیدہو ہوے تھوڑو وڑے کجھ سہارو پڑی گیو شے ہالی ہالی تھاک بھی لاگی شے پنڑ چلو ٹھیک سے ہوے آہستے آہستے دعوت تو لازمی ہالویں سے تو آہستے آہستے زیوکر بھئی تو ایوے نمونے تی روٹلا باٹلا ای ہیک چمنی سے نانکی ایناں ماتھے زیوو کر ناں امارا روٹلا بوٹلا ماناں ٹھائیسیں زیوو کر ائیں بیٹھا ساں پریشان تھئی۔ بیزی وات ای سے کہ ہوے اماں نیں زانونڑو سے زیو کر اماں کنیں گاڈی تو کائیں نتھی تو اینے کرے ہوے اماں رے ماناں ہیک دعوت آوی سے کہ تو امارا مائیٹ بیٹھا سے ماناں جام شیٹا بیٹھا سے تو بیزی سواری بواری تو اماں کنیں کا شے نتھی انے کرے تو ہوے امیں زائے رہیاسیں ماناں دعوت ہالی سیے، دعوت آوی سے تو امیں پندھ زائے رہیا ہتا چمکہ گاڈی تو بیزی تو ہے نہیں امیں کنیں تو امیں زائے رہئا سے زیوو کر دعوت ہالوا۔ امارا مائیٹ بیٹھا سے ماناں شیٹا بیٹھا سے ماناں جیوو کر زائے رہیا ہتا دعوت ہالوا تو ہوے شیٹوں سے آہستے آہستے زائے رہیا ہتا ہوے زائے را پوہتاں بھئی ہوے زائے رہیا ساں زائے رہیا ساں آہستے آہستے ہاں گوٹھ تو نظر آوے رہیو سے ہوے ڈھکڑو ماناں زوئے آواں پنڑ ماناںآہستے آہستے ساہی لے را زائے رہیا ساں ماناں بھگوان خیر کرے پہچی زاشان تھاک لاگیو سے بھلا تھوڑی ساہی بھی لاں پاسے ماہ زویو سے کہ پانڑی رو بھی نلکو لاگل سے پانڑی بھی تھوڑو بہ ٹے ڈھک پانڑی را بھی پیئوں پسے ورے ساہی لوں پسے وری آہستے آہستے ہلوں چلو آہستے آہستے پانڑی بانڑی پیدہو ہوے تھوڑو وڑے کجھ سہارو پڑی گیو شے ہالی ہالی تھاک بھی لاگی شے پنڑ چلو ٹھیک سے ہوے آہستے آہستے دعوت تو لازمی ہالویں سے تو آہستے آہستے زیوکر بھئی تو کہیو چلو ٹھیک سے، دعوت ہالیا گیا ہتا تو بہ ٹے منٹ بیشی گیا ایئں ہیڈاں ہوڈاں چانہیوں بانہیوں پیدہیوں، خبر چار ایئاں نیں ہالی، امیں بھی خبر چار لیدہی، اینے کرے تھوڑی لیٹ تھی گئی تو کہے چلو ٹھیک سے گھر رو کام بھی کروں ہوا لگے گئی سے ہیک تو ڈھانڑیاں بانڑیاں پڑی گئی سیں ہیک تو بور لاگل پڑیو سے تو کہے چلو ٹھیک سے ہوے آہستے آہستے بھلا ڈھانڑیوں ٹھائو بیزو تو تمہیں زاتے وانئرو آیو ہتو زام تو وانئرے ماہ پڑی گیوں۔ وڑی میں آہستے آہستے ڈھانڑی جیوو کر میں ٹھائے اوبھو کریو، وڑے رات پڑے گئی، وڑے لیٹ واڑی چمنیں، رانت پڑے گئی اندہارو تھے گیو سے آہستے آہستے ماناں تمیں ہوے بتی بھی ماناں خراب تھے گئی انیں ٹھائو بھلا، کہیں چلو ٹھیک سے ٹھائاں تو بتی ناں ٹھائے وری آہستے آہستے کو اتھیں کو اتھیں لاکڑا اوبھا کرنر لاوی ہالیا آہستے آہستے بتی لے ڈنی بیٹھا وڑے سوکراں روٹلا بوٹلا گھڑیا ہیڈاں ہوڈاں، تھوڑی گھنڑی روشنی کری تاں ہوا، آوے ناں وانئرو کو آیو تو بتی ہتی اولہے گئی، چلو ٹھیک سے وڑے ٹھاواں ساں ایم کرے کرے وڑے بتی ناں ٹھائی ہیڈاں ہوڈاںبیٹھا تو روٹلا باٹلا زم تم کری وڑے کھادہا آن رانت ناں وڑے ہوئے رہیا وڑے تارو اوگے گیو تو کہے جام رات تھے گئی تماں تاں یکا ہوئے گیاساں، مہں کہیو چلو ٹھیک سے وڑے پاساں ماہ، بنی ہتی تو ایئں کنیں بنی نیں زاواں، ایم گڈ بڈ کاڈھیو کو ہیڈاں ہوڈاں وری آہستے آہستے وری واپسی آیا، واپسی آیا تو ورڑے گھرے مال بال ناں گاہ باہ ناکھوو ہتو ہیڈاں ہوڈاں لاشیں وڑے ماناں پانڑی بانڑی ایئاں ناں پیورایو وڑے بنی ماں پانڑی وانڑنڑو ہتو وڑے آہستے آہستے بنیے جووں بنیئے تے زائے وڑے کو پانڑی بانڑی بھرایو ہیڈاں ہوڈاں وڑے ماناں ایئں بیٹھو وڑے ماناں کجھ ٹیم لاگیو بیٹھا خاشو ٹیم تھئی گیو ہوے واہنر تھے گئی پانڑی بھی بنی ماہ بھرے گیوں ہوشے تو وڑے کیدہو بنی ماہ پانڑی بھرے گیو ہوشے تو گنڈھا بنڈھا بادھوں وڑے متی پانڑی ودھیک تھئی زائے بنی ناں نقصان تھے تو ایئنے کرے پانڑی بھرے گیو تو وڑے پانڑی بادھیو تو وڑے گھرے آیو۔ گھرے بیٹھو تو چانہیں بانہیں کاڈھی وڑے لانکڑا بانکڑا لاہوے وڑے ٹیم کاڈھے جم تم کرے چانیہں کاڈھی ماناں بیٹھا ہیڈاں ہوا بوا جام چانہیں بھی جلدی ٹھائے وڑے ٹیم لاگی رہیو گرمی جام کام بھی جام کام بھی جام گریب مانڑو کیدہو وڑے روزی ناں کراں ایویں کرے کو چاینہیں بانہیں کو کڑہی ناں کڑہی وڑے ماناں چاینہیں پیدہی وڑے کیدہو بنیئے زائوں گاہ ری بھاری کرے آئوں ایم کرے آہستے آہستے وڑے نیکریو ہوڑے ہوڑے وڑے گیو بنی ماہ وڑے بنی ماتھے پانڑی بھرائے لاشو ہوے بنی ماہ گاہ وساں کو کنارے تے ہیڈاں ہوڈاں وڑے گاہ باہ لی آیو گاہ باہ لائے پانڑی بانڑی پیورائے ہیڈاں ہوڈاں وڑے آوے گھرے بیٹھا تو کہے ہوے دہاڑو تو ہمارے ہاتھ ماں زاشے کہے کہ ہوے زائو تمیں لود دڑائے آئو، لود دڑائے آئو اٹو تو سے نہیں، لازمی ہوے ان بھی گزارو کھپے تو میں کہیو چلو ٹھیک سے ہوں زائوں لوڈ بوڈ دڑائے آواں سوکراں وسارا بہوکھیں مریں وڑے گھریں بیٹھو تو دانڑا بانڑا ہنکرے کرے ہالیا تو وڑے ہوں ایئں تھی لوڈ دڑاوا گیو منزل بھی جام شیٹی ہتی ہوے بہراڑی ماہ تو جیوو کر ڈھوکڑیوں تو چکیوں ہتیوں ئی ناں تو اینے کرے ہوں جیوو کر ہوں ایئں ناں آہستے آہستے ماناں دانڑا اپاڑے گیو داہ پندرنہں ویھ کلا جیوا ہتا اے اپاڑے اپڑے لئی گیو آہستے آہستے ہالیو ہالیو ہالیو ہالیو ماناں وڑی خاشے، میشن شیٹی ہتی زام ایئنے کرے تھاک لاگو تو بہ ٹے منٹ ہیک ونڑ آیو تو ایئں کنیں ہیٹھو بیٹھو تو پسے پانڑی بانڑی پیدہو تو ورے نلکو ہتو پانڑی پیدہو ورے آہستےآہستے ساہی لیدہی وڑے ایئں تھے دانڑا میں اپاڑیا، اپاڑے وڑے ایم تھے نیکریو آہستے آہستے آسہتے آہستے چکی شیٹی جام ہتی مس ہنچے چکی ماتھے پہچیو پہتیو پسے ایئں کنے وڑے بے دانڑا لوڈ دڑایو دانڑا کھڑے کریا کھڑے کرے ایئں آہستے آہستے ماناں ایئں تھے نیکریو آوے وڑے ساگونڑی جگے تے نیڑکو لوڈ ایئں کنیں میلہے وڑے ساہی لیدی، میں کہیوو ساہی لوں ہوے تھاچو شیٹے تاں لوڈ اپاڑے آیو سوں۔ وڑے ایئں گھڑی بیٹھو پانڑی بانڑی پیدہو، آہستے آہستے وڑے ایئں تھے ہوڑے ہوڑے ہوڑے ایئں تھے ماناں نیکریو، نیکریو آہستے آہستے زائے گھرے پہتیو، گھرے پہتیو تو وڑے لوڈ تو صحیح سے ماتھے موسم بھی ہاروں ناں تھیو، ٹھیک تھیو لوڈ بوڈ بھلا گھرے لایو پرہو تو ہنڑ صحیح سے بھلا سوکرا بوکرا بوش ناں مریں بھلیں ہارو تھیو روڑلا بوٹلا وری لوڈ ویچے وڑے ہوے ایم کرو بھلا بنیئے چکر لگائی آیو تو موں کہیو چلو ٹھیک سے بھلا بنیئے کو زوون سوں بھلا کو بیزو مال کو جانور کو نقصان ناں کرے بنی ماہ وری گیو بنئیں بنیئے گیو تو ایم چکر چانڑی ہالی آیو ہمڑے گھومیو چکر چانڑی ہیڈاں ہوڈاں چکر چانڑی ہالے کرے خاشی دیر تھئے گئی وری دہاڑو بھی ہاتھ ماہ گیو تو وری واپسی آیو تو میں کہیو چلو ٹھیک سے زووں گھراں ری بھی خبر چار لوں دہاڑو بھی ہاتھ ماں زاتو راہسے تو اینا کرے وڑے واپسی آیو واپسی آئے وڑے گھرے بیٹھو تو کہیو لاکڑا تھڑا گھنڑا واڈھے لاں، اندہارو گھور پڑے گیو شے، اندہارو گھور تھئی گیو ایک تو زیوو کر لائٹ ناں سے تیل ماتھے مڑئی گزارو کراں اینے کرے بس وڑے جیوو کر وری چالو تھے وری جیوو کر بیٹھا وڑے روٹلا بوٹلا زم تم کرے بیٹھوا بھی ناں دوکھے رو وڑے زم تم کرے سولہا ماہ دوکھے بی ناں دوکھایو رو ورے روٹلا تیار کریا اوئاں ناں بھی روٹلا زمانڑے پسے آہستے آہستے زم تم کرے مڑیئی روٹلا کریا۔ وڑے ہلکو پھلکو ماناں گریبانڑو شاگ باگ کریوں جیوو کر مناں آہستے آہستے ماناں جیوو کر روٹلا تیار تھیا، روٹلا تیار تھیا تو وڑے بدہا ئے سوکراں ناں کھارایا میں بھی کھادہو ماناں سیں کھورایو جیوو کر ہیڈاں ہوڈاں پسے وڑی را ت پڑی وڑے امیں ہوئے رہیا، ہوئے رہیا تو چلو ہوارے روں واتوں ہوارے روں واتوں ہوراےسیں بھگوان خیر کرے پسے وڑے جیوو تو ہوے دہاڑو اوگو کر ہوارے رو دہاڑو اوگیو، پسے ہوے دہاڑو اوگے گیو اوٹھو بھلا وڑے بیزو کو کام کراں کے وڑے ویلے ڈھگا گاڈی زوڑی، ڈھگا گاڈی لیئے وڑے زاوں بنیئے، بنیئے جوئے وڑے ایئں ڈھگا گاڈی کھولی، ڈھگا بنی رے پاہے ہیک باوڑ اوبھو ہتو اونے ہیٹھا ڈھگا بادہیا گاڈی بھی وراشی ورے بنی ماسہ کام ہتو تو کام کروا شروع تھے گیا سوکرا بوکرا ابدہا ئے بھیڑا ہتا بابا وارو کرو وٹھو وٹھ کرو بنی ماہ گاہ بیزو جام تھے گیو سے ائیں صفائی کرو پسے بنی ماہ صفائی کرائی ہیڈاں ہوڈاں جیوو کر گاہ بیزو ہیڈاں ہوڈان مال ہاروں کرے لیدہو ورے ڈھگا گاڈی گاہ ری بھری گاہ گھرے وڑے بکرا بیزو مال بال ہتو اہئے رے ہاروں گاہ باہ کریو ایم کرے ورے نیکریا آہستے آہستے ڈھگا ہاچا ڈھگا ہاچے وڑے واپسی آیا واپسی آوے وڑے گھرے آیا گھرے پہتیا گھرے امیں پانڑی بیزو پیدہوڈھگا کھولیا وڑے ڈھگا ئے ترشیا ہتا اوئاں پانڑی پیواڑیو ہیڈاں ہوڈاں ڈھگاں ناں گاہ بیزو لاوی ڈنو، ڈھگا وچارا گاہ باہ کھائی آویں، بنیئے لے گیا ہتا وڑے لیئی آیا ایم ڈھگا تھاچا ہتا، ایئاں نیں بھی پانڑی بانڑی پیاوڑیو، گاہ بیزو لاشو، دھگاں بھی ساہی لیدہی تو کہیو امیں بھی ساہی لاں، امیں بھی بنیئے تے تھاچے آیاساں پسے وڑے چانہیں امیں تھاچے آیاسیں چانہیں بانہیں کاڈہاں، آنپڑی بھی چانہیں کاڈہو تو صحیح آپیں بھی چانہیں بانہیں پیواں تو کہیو چلو ٹھیک سے تو کہینتے امیں چانہاں کاڈہاں تاں تمیں بھی چانہیں بیزو پیئو۔ وری چانہیں کاڈھو امیں بھی چانہیں بیزی پیدہو ایئں تھے وڑے ایم آہستے آہستے شیٹے ہیک دعوت زڑی اے بھینڑاں دعوت بھی سے، ہیک تو گاڈی باڈی بھی سے نائیں، آئیں پندہ زاشو تھوڑا ٹیم ماتھو نیکرو تو آپاں نیں دعوت تے زانوڑو سے وڑی آہستے آہستے تو امیں نیکریا پندہ نیکریا دعوت تے، دعوت تے پندہ نیکریا ہوڑے ہوڑے ہوڑے ہوڑے ہوڑے ہوڑے منزل جام شیٹی ہوئے گاڈیوں ہوئے ناں ٹیم ماہ تو اینے کرے آہستے آہستے نیکری گیا نیکریا تو زیوو کر تھاچا تھاچا تو ایوو کر بیٹھا پانڑی بانڑی بیزو پیدہو تو ایم نیکریا وڑے دعوت بیزی کھادہی ہیڈاں ہوڈاں دعوت کھائی ایم ٹیم خاشو لاگی گیو بھینڑاں ہوے گھرے بھی واپسی زاونڑو سے ایم دعوت میں بہ ٹے دہاڑا لاگی گیا ایم زائے چمکہ منزل شیٹی ہتی اینے کرے یکا ایئنے کرے امیں خاشو ٹیم لاگی گیو وڑی آہستے آہستے اینی تھی واپسی آیا واپسی آیا تو وڑے بیزو ہیک گام ہتو واپسی آیا تو آتو مناں کہے تو تمیں زام ٹیم تھے گیا آیا ہتا ہاز تو تم کو نیں زاونڑ ڈیئاں، اڑے بابا امیں چیڑے بنی رو کام سے ام گریب مانڑاں سیں دھندھو کرنوو سے تو اماں ناں موکل ڈیو تو کہے ناں ناں ناں ناں بیہو بیہو بیہو بیہو ایک منٹ تاں بیہو تو ماناں زیوو کر تماں نیں زیوو کر چانہیں بانہیں پی مہربانی کرو اڑے بابا ناں امیں موکل ڈیو امیں زانونڑو سے گھرے، امیں گریب مانڑو سیاں امیں کو دھندھو بندھو کنرنڑو سے ہیڈاں ہوڈاں کو گھر رو بھی، گھر بھی ہیکلو سے تو گھر زائے آوں سے تو کہے ناں وڑے ایئں بیٹھا بیٹھا وڑی اماں ناں پانڑی بیزو پیورایو ہیڈاں ہوڈاں پانڑی پیدہو وڑے چانہیں کاڑہی چاینہیں پیدہی پسے وڑے آہستے آہستے ایئں تھی نیکریا، ایئں تھی نیکرے آہستے آہستے وڑے گھرے مس جم تم کرے گھرے پہوچیا جام شیٹو ہتو تو ٹیم لاگی گیو جام تو اینے کرے پسے امیں دیر تھئی گئی پسے وڑے آن گھرے آیا گھرے آیا پسے ایئں تھی ہوے امیں بئے ترن دہاڑا آپاں ناں لاگی گیا ہتا زاتا رہیا تا دعوت تے زاتا رہیا تا ہنڑاں ہوے تو اولاں ناں بنی ناں زاواں کیوا حال شے کوئی بیزا منکھ آیا شے کوئے بنی ماہ نقشان کریو اہے کو شوں کو شوں تو منیں کہے کہ تمی ہلے زو بنی جلدی ہیک بنع ری خبر چار لو چلو ٹھیک سے ورے ایئں تھے جاں بنی نیں بیزا آسا پاسا آئے مال پڑیو تو ہنڑے بنی رو ماگہیں نقشان کری لاشو بنی رو بیڑو بوڑی لاشو منیں تو ڈوکھ تھیو جام کہ بھینڑاں بنی تے ہیک گریب مانڑاں ایئے کام را دعوتاں آئیں ماں اینڑ زاتا رہیا۔ چیڑے بنی ناں بیزو سنبھالے واڑو ہتو ناں ہنڑی بنی رو تو کاڑو موہنڈو کری لاشو چلو ٹھیک سے الا مالک سے وڑی کجھ پانڑی بانڑی بھراوشاں ہیڈاں ہوڈاں وڑی بنی ماتھے محنت کرشاں تو بھگوان خیر کرے وری تیار تھئی زاشے۔ ایئاں کرے وڑے بنی ناں چاروں کور بنی ناں ہلیا تھی کھلی پاساں ماہ مال بیزو جام ہتو اینے کرے ماناں زیوو کر پسے آہستے آہستے وڑی ماناںگھریں تھی وڑے کہاڑی لی آیو، کہاڑی لائے وڑے آہستے آہستے چاروں کور، بنی ناں چاروں کور واڑ کری، واڑ کری چاں تو بیزو مال بال آہوے تو ماناں آنپڑو نقصان نھ تھئی زائے بنی ماہ نقشان مال جام کری لاشیوں۔ تو آنپڑے گریب مانڑو کیدہو کجھ بچا تھئی بھینڑاں تو ہوے اتے لا واڑ بیزی کرے لاشی سے تو اتو نقصان ناں تھے تو ایوے ذریئے جیوو کر امیں بنی رو بندوبست کریوواڑ کری بنی ناں چاروں کور ہیڈاں ہوڈاں تو بنی ناں ماناں کجھ بچا تھئے مال بال نقصان ناں کرے تو اینے کرے پسے ماناں زیوو کر بنی ماہ پسے نقصان ایتلو ناں تھیوتوبنی زیوو کر امیں بچائی زیوو کر پسے مال بال ماناں آساں پاساں ماہ مال آہوتو پنڑ نقصان ناں تھاتوپسے وری بنی ماہ ایئں تھی ورے گھرے آیا گھریں تھی وڑے چکر چانڑی ماناں ہلی گھری بیٹھا ورے گھرے مہمان آیا کہ یار تمہیں تو زاتا راہتا امیں تو مہمان تھائے تمہاں کناں آیا ہتا ائیں تمہیں اینئں ناں کہ گھرے مہمان آیا سے تو اماں کن بہراڑی ماہ نکو موبائیل نکو کائیں نکو کائین تمہیں آیا سو تو خیر سے۔ کو سوکرو بوکرو ہاکرو بھیگو آوے بنیئے تے امیں زاتا رہیا ایوی وات نتھی چلو ٹھیک سے ہوے تمہیں رشی ناں پڑو الا مالک سے ہوے تمہاں رے روٹلاں بوٹلاں رو بندوبست کراں تا ہوے تمے رشی ناں پڑو تو کہے ٹھیک سے تمہیں آیا ہتا کامہارا تھا ٹھیک سے پہری چانہہ بیزی کاڈھو روٹلاں بوٹلاں ناںپسے زوئاں تا۔ تو کہے ٹھیک سے پسے وڑے گھرے سوکراں ناں ہکل کری کہ بابا جلدی کرو ہوے مہمان آیا سے ائیں چانہیں بیزو کاڈھو کہ تو کہے کہ زٹ زٹ میں بھی بھاگو ہلیو میں کہیو مہمان شیٹے تیں بہ سار آیا سے تھاچی آیا سے ایئاں ناں پانڑی بانڑی پیارسو یاں ناں، تو کہیں ناں ناں پانڑی بانڑی تو پیورایوسیں پنڑ تمیں کہ ہوے آوو روٹلاں ری چانہیں ری سیگر امیں خبر لیتی ڈیو کہ تمیں رشی پڑو، چلو ٹھیک سے موں آوی گیو سوں پہریں تو چانہیں بانہیں پیاڑاں تو ایئاں ناں کجھ تھاک باک اوترے پسے روٹلاں ناں ززوئاں تا، وری چانہیں بانہیں کاڈھیو ایئاں ناں ہیڈاں ہوڈاں چانہیں بانیہن پیاریو ہیڈاں ہوڈاں خبروں چاروں کریوں تیسیں وری روٹلاں روں کہی لاشوں تیسیں کو ڈانہن سے گریب مانڑوں یا بیزی کو بھاجی سے تاں کجھ کرو تو مہمان وچاراں ناں کجھ روٹلا کھاوراڑاںتو ایوے نمونے سیں زیوو کر مہمان روٹلا بوٹلا کھائیں تو کجھ وڑی کاہنک بولوے جیہڑا تو تھیں، ہوے رگو چانہیں ماتھے بیٹھا سے وچاراں ناں بوکھ لاگی شے۔ بھئی روٹلا بوٹلا تیار کریا ہیڈاں ہوڈاںایئاں ناں روٹلا بیزا کھاورایا مہماناں نیں روٹلا بوٹلا کھورائے پسے وڑے خبروں چاروں پوسیوں تو کا خبر ڈیو تمہں کے کام آیا۔ تو شے ہاروں تمیں آیا کو خبرچار ہوئے تو ہوے ماں نے تو ابھیں ہالو، تو کہیں ناں تمہیں بہراڑی یکا ٹیم تھئی گیو شے ایں نے کرے زیوو کر امیں تماں سیں خبر چار لیوا آیا کہ بھائی کیوا حال سیں کوئی خوش بیٹھا سے یا ڈوکھیا بیٹھا سے اینے کرے، امیں تو بہراڑی ماہ سیں تو انیں کرے امیں تو ڈوکھیا سوکھیا امیں تو ٹیم کاڈھووں سے اینے کرے ماناں بیٹھا ساں ماناں اولاں ناں وڑے بھگوان رو نام لے بیٹھاساں ایوی کو وات نتھی تو کہیں چلو ٹھیک سے امیں ہے زاشاں، میں ایئاں ناں ای وات کری کہ بھئی تمیں ایئں کرو ہوے جام دہاڑے آیا شو بھلا رات رہی زائو، آج امیں کچہری جیووکر کراں بھگوان خیر کرے ہوارے تمیں ویہلا ہلیا زاشو۔ تو کہیں ناں ناں ناں ناں ہوے تو آیا ہتا چلو ٹھیک سے تمیں بھیڑا تھئی گیا، اے تماری مہربانی اے تمیں اماری شیوا کری روٹلا باٹلا کھورایا، چانہیوں بانہیوں پیدہیوں، خبروں چاروں کریوں ای او سوٹھو تھئی گیو بھلا تمیں ہکیا گھریں ہتا بھیڑا تھئی گیا اے بھی امارو ہاروں سے ائیں امارے بھی سیڑے کام لاگل پڑیو سے منزل بھی تمام زام شیٹی سے این جام ہیڈاں نوں شیٹو سے شابس تماں ناں ہوئے تو آوا ماں بہراڑی ماہ شوں کرے تو گھراں ماں شیٹے بہراڑی ماہ لیٹوں بیٹوں نتھی ہوتیوں تمہاری دل وارو کھائے تو آوو نھ کہے تو ناں آووباقی امیں تو بھائی بیٹھا ساں اہئں چاراں بولاں ہوے بیٹھا ساں بھائی، تو کہے چلو ٹھیک سے ہوے اماں ناں موکل ہلو۔